Ман зодрӯзи идеалии худро ҳамчун як рӯзи ором, гарм ва пурмаънӣ тасаввур мекунам. Субҳ бо табассум ва паёмҳои зебо аз дӯстону хешовандон оғоз, оғоз меёбад. Баъд як субҳонаи болаззат бо оила, шояд дар ҳавлӣ ё назди табиат. Дар ин рӯз мехоҳам вақтро бо одамон гузаронам, ки маро мефаҳмад ва дӯст медоранд. Маӯҳимтарин чиз барои ман дар зодрӯзам.